एबे कुकुर सबह त एनुने किसिम क हसौ बहुते ओकर फेरी किसिम सबह हलही नाही । एबे यहाँवा एबे देउन्कही जर्मन सेफर्ण हसइ एगुणा कुकुरा क किसिम हलइ । पहिना हमरही हलहु पालाले उ कुकुरा गहनी बारीयार कुकुर मासु भात बहुत बहुत खेबिहे काही उ कुकुरा । हसे उ छाणके देउकही एगुणा बुल डग कहसाइ । सुवरका मुठान हलही इहे कुकुरा सबह कस्नुक न कस्नुक देउनकही । साइबेरियन हस्की फेरी कहाँसाइ उ फेरी कुकुरे क नाउ सबह हलइ । कुकुराक जाती देउनकही एगुणा । उ फेरी कस्नुक न कस्नुक हलही उअ । हसे एगुणा देउकही ल्याब्राडर कहके हसइ उ फेरी कस्नुक न कस्नुक कुकुराक जाती उअ । मुइ देखले त हैने जेहोस नौवा सबह सुनले बणही इ कुकुरानी देउनकही । हसे एगुणा पग कहसाइ कुकुराक नाउ उ चाइ एगुणा देउकही गहनी मजा देखार हलही । ओकर मुहावाअ देउकही बाघक नहिया मुठान हतउ तर झिन झिन हसिय हैने जबण बण्हलही नाही । कस्के माजा देगसार हलही नाही देउनकही उ कुकुरा । हसे एगुणा बक्सर कुकुर हिनिका चाइ एगुणा कसनुक कटाह खालीक कुकुर सबह हलही नाही । जम्मा इअ बिदेशी नाउ सबह हलइ इअ देउकही । अ नेपाल मा हमरा ओस्नुक बहुत कुकुरा क नाउ सबह त हैने देखले खाली बहरहिसे सबह एसइ । अ इहे कुकुरानी नौवा सबह मुइ सुनले ।